Buan ro sa ghan arusu, arusu pho adighi edion di abuan u/karaghi ro enph aan ku ro ki ghan dighe ku ko oghu ku edighi di ro sa rice mo oghi oko rice ku okumur oye kur r'asa rice emoogh ni eesaan di ra sa ghan arusu pho arusu pho opo pho r'osa ghan bo na aghu rice na aatol muum na alogh pa agumogh pho ra pul ephuruph ku na asughuron ku na asu muum amuphe puru ka na asa rice pho na asa arusu pho mon di arusu pho rasila amuun oolo mun pa agnugh pho na anaghan ken edu pho ma wila ku osughuron ku na bile atu asa morboph di ko ohliom arusu pho opo pho men di osa arusu pho opo pho men di osa arusu pho isadi areren edini di ro sa ghan arusu pho ra sidien di oghul arusu pho Esa arusu amunum, usa bin osighe munum ologh bin otirion bin okorogh ni ihle abuan ro le ghan ni rice pho opo pho obile otu osa arusu pho opo pho uli ko osa ku osighe ihna ka osighe ikpo ahle okpuy ku adighi uhphe amooboph oobian tu okorom ghan mooboph pho ku okorh arium pho osugha okorh mooboph osugha ku okor ehna pho osugha ipe idi rosa ghan arusu pho ko shie emorgh al idi ko osa arusu pho arusu pho me awila aman ku ubom okiph bin osighe muum no r’ iphulupul oziph pho ku okol ku okum ku omiim ku osa opo pho ro kol ghan mo arusu osiph ohnu abekaany abuli okol ubo mbem mo ku/kol ipe r'oba bo ohnu abeen keeny ku rokol ghan mo arum oziph arusu ikpu ahle arusu iimoom ihna Emoogh mi odiiny ola idi roga ghan arusu pho ko ohle ini ko sighe memam onyekere bin ku osaam mosighi aruoh pho opo pho r'ohle iso sighe munum ikpo ahle munum ku osaa pu ro ohle keeni ko kpiny ikpo ahle ku osaam po ko ohle keeni mo ko sighe oziph ku osaam pu ko ahle keemi iphen pho ku areten di a buan ro sa ghan arusu ku ko ohle mi oghi oghol pho arusu pho ohnu abuan ni keeni mem di ken abuan okol iduon mo arusu pho opuru bo dipuru pho ko okol ohnu a bekeeny ku arusu pho ku ohnu abuan ipe ku idi abuan ro saghan arusu ku ro ohle ghan.